Impiry zagny za mizaha réseau sosiô ˂hesitation˃ isan'andro, mety akeke, tsy haiky ee mety in-telopolo agny donc ee, avieo matetiky za mety mandagny akeke eo amina trois minutes na deux minutes ˂noise˃ isaky mizaha, tsy mizaha ela zagny ee fô mizaha matetika, mandeha mizaha message, mizaha message amina messenger, mizaha messahe amin'ny whatsapp, mizaha facebook yy